Nuu vi sikaka ni, kaa jika nuu ñu'un. Ñu'un ni ini kaa ne vitan, jiankani nuu kaa soma sikaka maa ni maa ja tyi ntuvi jen, ña'nu sa nkajiene ñu'un ni ini kaa. Yatin, a iñɨ ni nɨɨ uxi uvi yu, kuiya jen sa kajie'e ni kani ni kaa ve sa luli nityi ntuvi.

Da neyu sa'a ni tyi a viji kuni ni kuvi da neyu u'va tyi maa nee ñuu maa ja ne sikana o maa tyi tun ntu vi jen tɨɨn jɨ. Je suviji sa'a o maa ja kuni ni so sa'a ni maa ja, sa'a ni neyu u'va, yukuan vi neyu vixin ka tyi ntu neyu kuii yatyi ka kuvi ji.

Suu nasa kuaan viko kuvi neni iin da viko yukuan kuvi ji tyi tun viko, viko ii viji de a viko santu. ka'an dani maa ja. E su.... yo'o ita sa'a dani natyu'un dani sukun. Santu natee dani nuu da santu yukuan detun viko sɨɨ vi tyi suu tee dani na natyu'un dani ita. Tee dani da sukun na iin a kuvi ji na, na yuku na yuku vii natee dani nuu, nuu yu'u ve'i ityi kivɨ ñivɨ tun viko sa'a dani.

Suu a no'o ni a no'o ni sa, kivɨ xinañu'ni. ve'i sukua'a a kuvi a. Yu'vi ni kuaa ni, nkanta ni, nkuyati ni tyiji ñuu jen nkajie'e yu'vi ni kuvi ni kuna'yu ni tyi mantu viji ni ni. navi tyiku'u ni ini ve'i yukuan ntu jini ni. Katyi daja kɨ'ɨn nu sikua'a nu, katyi daja nuu ni soma, yu'vi tuni ni jen nkajie'e ni na nkuvi ni kuna'yu ni ne'ya ni. Iñi ni yata ve'i nee jen sa nakajie'e ni, nakaka ta ni kuaa ni jen nunu, kanta ni kivɨ ni ini ve'i yukuan so nee ni suyu'vi ni maa ntu ka'an. tee xine'e yukuan ntu ka'an ja tu'un ka'an ni tyi soo a tu'un ka'an jen, tu'un stila ka'an jen yukuan vi nu. Yu'vi ni ka'an ni a na'vi ka'an sukuan nkuka'nu ini o. Ka'an ja, ka'an ni, ntu nkuka'nu ini ni na nkatyi ji soma. Sɨɨn sukuan ni ña'an ni jen sa ne kivɨ uni, kivɨ kumi jen sa nkajie'e nka'an ni. Ña'an ni ve'i yukuan ve'i sukuan sikoo a ni.

Ta'an ini ni kaji ni nani titɨ vixin kue'e nuu titɨ vixin yaji ni. Yaji ni jɨn... tinumi na'nu, yajini tinumi kuatyi yajin ni. ɨjɨn... nika yaji ni. Soma ta'an ka ini ni kaji ni tinumi na'nu jen suu nkajini ntaka nuu ni sava iyo va'a ni ka'an ni.

Su a sa'a dayoo kuvi a katyi dayo nuu da sutyi kuatyi sava tɨɨn daja ityi ka'an va'a daja sava kunda'a daja jin ñivɨ ña'nu tyi a kuvi vitan vi a tyinoo daja yujin. Ka'an vii ntu ka... ka'an daja jia'a daja nisukuan xi ɨjɨn, jie da jinu da su nee ñivɨ ña'nu je ntu vityi a katyi dayoo nuu ñivɨ kuatyi kuvi ra tyu'un ityi daja sava kutuva'a daja ka'an vii daja jin da ñivɨ ña'nu.

Suu a sa'a dani kuvi a kɨ'ɨn o nenu ñu'vi ñivɨ. Ntɨɨn koyo tɨɨn. Yu'vi ti maa jaxii. Na'in a no'o yukuan jen ntɨɨn kɨ'ɨn kue'i ñu'un ya'a maa jen kɨ'ɨn jin nee nuu no'o jo sun kuaan jen nake'en o jin ji. kɨnakɨ'ɨn o ñu'un. Ka'an o jin ñu'un yukuaa sava. Nataji yukuan nuvi va'a ja. Sukuan sa'a dani jiaa dani jin ñivɨ ku'vi. A no, a no'o a ntɨɨn kue'i ya'a maa ja de kuvi xii. Jia'an dani jin jinee. Nee nuu no'o sukuan te yukuan vi nuu na kɨɨn dani ñu'un maa kaa dani. Jen ñu'un yukuan na kaa dani . Ñuu neyu sava nivɨ nu'u a kumani yukuan tyi va iyo nankuvi va'a kajie'e kuvi sukuan jen. Kuvi tyi jiyo nuvi ñivɨ sa'a. Tun nkaje'e. Ntu kuvi sukuan jen ka'aon jin nake'e o ñuu nuu viji.

Suu a kaji da yɨkɨn kuvi a sa'a o tyityiyo da yɨkɨn yute, da naña yute, da... jɨn... Naiin titɨ vixin, naiin a vita de sa'a o tyityiyo jen... ɨjɨn tyu'un in ñejin luli de sia'a o nuu da kuatyi tun maa kuatyi vi de maa yɨkɨn vi detun a kuaan kue'e nuu kutyi... ɨjɨn suni saa ni sa'a o jen so sia'a o da titɨ vixin yukuan kaji i. ɨjɨn nakete noo yukuan tyu'un o nuu iin ñejin luli jen yukuan. Kunee kaji a ini ñejin a ini ko'o nasa kuaa kuvi maa a sia'a o nuu ju. Suu, jɨn... sukuan de ko'o va'a sava ntɨɨn kue'i maa ja.

Suu kune'ya da yoo nasa sa'a dayoo tyi xu'un de taxin jin soo kune'ya tuni'i ta'an o maa jen kunee o maa jini ñu'un ke'en o ntuvi ke'en o kaxi o maa sava jiankɨ'ɨ va'a ja. Da kanta ja no'o jen, tasa'a vi o maa ja yaku. Kaxi o maa natañu'u jen, tuni a koso jo so tyu'un a ta'an o maa sava kua'an jiankɨ'ɨ va'a ja. tyi, a ntu viyo koso tyi ntañu'u ni nɨ'ɨ jɨ sɨ. Nuu koo kasa'a o sa'a o na iin tiñu na iin sava kanta tan xu'un jiankɨ'ɨ va'a ja iin nunu tyi nkuvi kuvi maa ku'un va'a ja vi'i soma, suu kune'ya nasa'a o jen sava ni majan kuteku o.

Suu jiani ni a kue'e tuni tiñu sa'a daja de jini ñuu daja, jɨn... ñivɨ sa tyinei daja. axin na'in xu'un sava, ke'en daja na'in a, ɨjɨn, na'in tata jini ñu'un daja yukuan kuvi a taji daja nuu ñu'un jen nuu kue'e a yaji daja. Tyi, jɨn... Iyo suku vi daja satiñu da jen ntuvi... ntuvi xu'un daa jen ntu kunei daja sa'a kue'e daja. Itu ntu kunei da kaka kue'e daja Na tata ka... na tata, kafe daa. ɨjɨn... tikuitɨ daa, nutyi, suu kuvi daa sa'a daa maa tun ju. Ntuvi xu'un jen ntu kuvi sa'a kue'e daa ma jen, sava. Suni kuaan sama iyo nuu ñu'un daa jen iyo kukue'e. Savi kuun kukue'e tatyi kukue'e jen xinɨ'ɨ tuku a satiñu daja suu, suu a maña'nu ka'vi maa xu'un de a iyo xu'un de, sia'un nuu daa e tyinei daa tyinei xu'un a daa sava, ɨjɨn... kaka kue'e daja itu daa suun. nti'vɨ sava su kinoo tan yaku ka kuvi ni daja niñɨ kaji daa tyi, suu, maa... maa nuu ni vi a kuvi a jini ñu'un da je da nutyi va daa. A yukuan vi a jini ñu'un da tun iyo nuni, iyo nutyi iyo yɨkɨn, iyo, e suu de daja kuteku daja kua'an nee daja nuu nee daja katyi o suu, da yukuan kuvi a jini ñu'un jin suu, tyu yukuatyi, tu iyo xu'un jen tyunaa daja ñivɨ tyinei da jen kukue'e tiñu sa'a daja.

Ta'an ini ni nanii xiko ntuvi kini ini ni, soma su xiko vixin vi a va'a ka, kanta xitin ni, ɨjɨn, suu kuvi detun iin xiko vixin viji de va ne too kanta ja xitin ni detun ntuvi jen suu. Tun iin a jia'an ne'i viji suu. Ntuvi ta'an ini ni majan.

Suu a sa'a kueka ini ni kuvi a, ɨjɨn... tun nentu'un ini axin, tun nee nkinoo o kini iin nuu jen kukueka ini ni nee luli ni no'o ni sukuan tun... kua'an nana ni nenu kua'an ya'a jen kenoo nkinoo tuni ni, yu'vi ni. kukueka ini ni jen na'yu ni de koo vi tayi, jɨn... ntu vi ni a katyi o kukueka ini ni tyi tun axin tun a.. maa nkanii da nuu a xa nkanii va'a da nuu ni va kukueka ini ni koo a kueka ini nu sukuan ni tyi ntuvi. Iyo va'a ni ntu nano'o ni.